Xáꞌa vā ña kajo kɨtɨ́ e ñ dɨvɨ sangūón ne kajo kɨtɨ́ ce ñantá tɨ xɨne dɨvɨ ntachi eꞌdɨ ne kuitɨkāntu konu tɨ cuve ntōó traána tɨvɨ kó ne ñꞌa ñaꞌdvɨ kóo xɨkɨvi ñaꞌa dɨ v o ntɨɨkɨɨ nñ ñaꞌa vá a itɨ te dɨvɨ ñaꞌa yái ñaꞌakdɨ ña.